כ'בין געווען מיט מיין שוועסטער, אונז זענען געווען אינמיטן אויספאקן אין אונזער בעיסמענט, <hesitation> און זי האט געהערט איינעם קומען, זי האט געמיינט ס'איז מיך, און זי האט זיך באהאלטן אין בעק פון א בוים, און ווען דער מענטש איז ארויסגעקומען האט זי געמיינט ס'איז מיך האט זי געשריגן אזויווי צו דערשרעקן, און ס'איז געווען פלעין האני בירט'